طبعا اول حاجة بحاول اسوي اعادة تشغيل للجهاز بضغط كل الازرار مع بعض خافظ الصوت و رافع الصوت ومع <hesitation> زر التشغيل نفسه هذا يسوي يعني ريستارت او اعادة تشغيل للجهاز اذا ما نفعت هذي الحيلة فممكن وجتها وصله بالجهاز الكمبيوتر اعرف اذا كان مثلا هل هو شغال بس الشاشة طافية ولا مو بشغال? اذا خلاص مرة بوديه للسنترال او لمحل الجوالات وهو يتعامل معه.